تصور کٔرِو، اگر بہٕ أکِس ہفتس خٲطرٕ بطورِ سیاح سائبیریا گژھان۔ بہٕ کَرٕ اکھ سوٹ کیس پیک یتھ منٛز بہٕ پنُن پاسپورٹ تہٕ شناختی کارڈ تھاوان تہٕ کینٛہہ گرم پلو تُلان تہٕ بہٕ نِنہٕ ڈی ایس ایل آر کیمرا فوٹو کلک کرنہٕ خٲطرٕ۔